maal anin gari ishen safar Sila woanin kiti beree dirishatif hiyo kiti brre dirisha fudhedha wonanin fudhedhufinen kiti suun qiles dargedha qiles dansa woanin hanchuf thufinen hachuf tuffa won anin dargha fedhinen darga fedha ammo ishintun laftin anthaa arthii won anin dhidha dargha fedhinen hidharghu dhub thaa dirishan choleaa